Inzi ndayanza ingombe, <hesitation> khumivugu ziosi ndayanza ingombe. Ingombe ikhueza mavere khungwa ichai, khuvaa niiafya indai, ingombe unyala khuvugula ingombe ugurize unyole zisendi, urunje ifisi noo ukhorere shindu shuwenyi khukhorere, ingombe khuvaluhya khaze inyala khuzia uhive wanga mukhali, uvee wakharunga, wakhanyola mukhali, ingombe khandi unyala khuira ingombe uvugulee.